Ikaviko yandearakua yamboaja ñaneretarar <noise> etape <noise> jare <noise> ñanemisiaretape ipuerevaera jaereta oipii <noise> jokuae yae <noise> ñai <noise> supe vae aniara <noise> ma ikavia <noise> tenonde <noise> ñamopiensa <noise> jaema jukurai <noise> yaiko yave, misiareta anivi neirureta <noise> ikavita oyomboarakua <noise>